प्रौद्योगिकी ने मानविय स्तर के मा एक नई दिशा दिखाई है। कय से कि पहिले लोग फोन कॉल्स या मेल ते बात करत हेन्गे। तो अब बे सोशल मीडिया वीडियो कॉल और चैट ऐप्स के जरिये एक दुसरे से जुड़े रहत हेन्गे। और पूरी दुनिया में एक दुसरे से संपर्क कर सकत हेन्गे। हालाकि एको एक नकारात्मक पहलु भी हेगो। लोग अक्सर वास्तविक जीवन में मिल कर बात चीत करन के बजाय ऑनलाइन कनेक्शन पर निर्भर हुए जा रहे हेन्गे। जिसे कि रिश्ता में वास्तविकता की कमी हो जा रही है। लेकिन ये एक सकारात्मक पहलु भी देत हेन्गे। कय से कि आजकल सब बच्चा लोग अपने अपने देश से बाहर जाके या अपने अपने शहरन से दुसरे दुसरे शहरन मा पहुँच जात हेगे। तो ऊ लोग अपने माँ-बाप से माता-पिता से या माता-पिता अपने बच्चन से वीडियो कॉल करके बात कर लेत हेन्गे। तो उन्हें चिंता कम रहत हेगी और एक दुसरे से जुड़े भी रहत हेन्गे।